Obo ebyalya ebyanga ebyangainzire nayi ingalya byebyethu ebyekyibuthiranwa. Ngewethu byebinyangwa ebyakatsumba ikune ebisughu bakabitsumba omwakyiro. Bakabitheka okwaliko omwakyiro neru ibwakya ibyabirihya, omukyi inabiribuliramu. Ebyanganzire byebu ebinyangwa. Ebindi betu isibikyibanika ebiro binu, byebikene. Nabyu bakatsumbawa omwakyiro, bikakaliha ibyo abathabibeghere sibalibirya. So, inje ebyanganzire byebyu, ebikene nebinyangwa, byebyu omwabikuhi.